Ny aspiratera indray an dia fitaovana fanadiovana trano. Na fanadiovana fanaka, na fanadiovana fiara. Mety daholo an. Fa izy io izany dia fitaovana iray an mitroka ny vovoka sy izay potipoti-javatra mandehandeha eny. Dia ao anatin'io izany an, misy motera miodina mafy dia mafy dia mafy an, dia iny an miteraka rivotra mitroka. Mitroka fa tsy mitsoka. Mitroka vovoka ilay izy an, dia mitsofoka mankany anatiny any daholo izany izay vovoka lalovan'ilay aspiratera rehetrarehetra. Ary voahidy ao anatin'ilay kitapon'ilay aspiratera dia tsy mila mamafa amin'ny kifafa intsony ianao izany an, tsy mila mandroaka fako an, fa tsofi- trohanao amin'iny fotsiny ilay izy an, dia avy eo an, <hesitation> ilay ao anaty kitapo sisa no arianao any anaty daba-pako.